Iyo, uyaa gyíŧe bigi ma húri bisire, a gyíŧi bisire ñe ngaŧta a diibi, diibi siri ndaani, bbaso ayal btooti nyaa bina antimbi. Jandi anyaatu a wil, antíta gorsi foloŋ ffil ma, jandi anyaa wi. Ayefi fana gí yíŧi usire, he gí yíŧi usire he fana, giinj gilli ma daangi ma ndaani. Ta ahúri njali ma anɓali bgo billi ma, mem síngi, he njífa, njífa fana gí yíŧi usire. Síŋ fana ndu udud ma nyaata a búwa, bég gada a gyíŧi bisire bigi ma húrin yaa. Iyo, ndu utoo mo baa, gyes bógi, gihaali bógi, léɓu bógi. A gii womim bàa ma, a fmaŧim bàa ma, agegegim bàa ma, bég fana bégi gyíŧi ma húri yaa bigada a bsire a dúniyaa. Mbo bigolla gaaj bége ngi ndoŋdoŋe nginŧim bàa ma, bgím bàa ma njali ma bigitini hamma bindoŋ bi. anmaŧade, angegegi gii womi gilli ma, tee anhotindi hotinde ngi bsire a bi, jíli fana agada a gyíŧi bisire, bbasgo hali ma angi heeŋ mo wi ma húri yaa ngu uwoye, aga gíŧande wi ma húri yaa ngu uboonje.